اشرح كيفية حزم حقيبة أو شنطة بكفاءة. يا طويل العمر، أول شي حط الأشياء الثقيلة تحت، مثل النعال وأي شي ثقيل، عشان يوزّن الشنطة الثياب لا تطبقها، لفها زين عشان تكسب مساحة وما تتكرمش الأغراض الصغيرة مثل الشراريب حطها بالفراغات بين الحاجات الكبيرة وجواز السفر والفلوس خليها قريب منك في مكان سهل توصله